<noise> a lalan nagem-nagme castam in noasti aria <noise> gem xat-gem xat no dan xastamm in coasti aria nagem-nagme <noise> lalan nagem no castam lalan nagen carin castam gem xat no castam dokdo kbual bia lalan nawe malen gem stat gem- gem- gem xat wanpla malen xarin xastam xee ta riadi xale a xat a xat lalan a bia xarin xastam a xat una ina xee ba stat-xee ba stat lan <hesitation> stat sin dokdok ina o xaleme lalan nagem no xastam no dan castam xee taa xaa laa lalan nan noasti xastam a xat no <noise> dan castam a xat castam ina <noise> no inaman di taa net a xat castam ina <noise> a xat castam ina-ina mara baibi uul taa tsap <noise> tsi uul taa tsap malen nonok Nonok uul taa tsap o castam ina minaxis <hesitation> j tamat mi aina a xat <hesitation> castam ina adodomi no malen no-no inaman di se met di me to gem ba xosara no castam cale adodo mi di a xat no castam in uma malen gem taa abia no castam ina gem ba no-no-no castam cale amusili umaa gem cat castum no dandan castam lan noasti area maten bala castam lan nagem area asux lot buxa okay iaa ba laa adi caa stroi ina iaa ba ba pikim aut lan noasti area xale iaa ba stori malen iaa ba tolomi tsintsin amusili lalan <hesitation> noasti area gem cat wanpla castam-castam amusili. Malen tsi uul taa tsap <noise> xan naxa taa tana lan a bia castam <noise> a stat watala aina nave a maxis gem xap xosxosarai go sa sin no aina di taa taa tsi gosa bia no leng taa se laa no nagem no xaxa malen no tubuna in ti no inaman di se met di xap di sec amusili axau tsi talawa malen di se putsi xal dokdok tasol bexal xobel tia lalan noatsi di amusili tsa bia <noise> iaa ba stori amusili abala castam ina tsi uul taa tsap malen aina taa tanai tsi uul aina uul okay bia nave aina uul taa maxis sin xaa tamat gem xosxosara mu sin no aina di taa maxis bia di taa xap maxis gem xap xosxosara castam amusili abia tasol talawa sin abia leng di sep xep amusili abia mat kain nanan tasol bexa no inaman di manman tsa bexa no aina mi no tamat mi no tsi di amusili tsa a bala castam in ti okay bia nave ga aina a maxis sin xaa tamat a maxis sin tamat o ga se laa malen a se manman laa-laa-laa befor Before olel taa malen lalamuag gen abia minaxis mara di xaa lengi xalkale ina mxis di xaa lengi xalkale ina maxis <hesitation> tamat na ba lengi xaa no inaman aina male xaa no tat o <noise> ga no mara koko xaa no inaman tia loxobel na ba marang na ba sux <hesitation> na ba mas xosara castam xale ma ba leng malen <hesitation> xaa no lain aina xale iaa na be leng xale eses tsixa lan xan-xan are iaa malen xan-xan imatan anwa iaa aina okay <noise> bia nave minaxis a stat tamat na ba lengi axau tsi xan matan <noise> anwa iaa aina na ba lengi xan no motan ga no koko tamat <noise> ga no inaman ita matan anwa xale na ba se xale na ba leng axau sin xan eses iaa tamat xale tsap nanwa Okay deluse aina bula na ba xosara bula la sina xano inaman iaa tamat bula xaa no tat aina malen xano koko xaa nosa di na mas adi xaa no pu marang maler xaa pu no pu marang xale steretim xaadi nanan laa sin iaa xaina na ba mas axau sin iaa xale laa tsap matan di o delu se manman malen delu minaxis bia nave di manmna laa delu se maxis laa-laa laa o malen delu se xxta wanpla malen tsi malen aina ase laa tian ase malen tamat ase tsap ngi tsi o del use xat malen ase-ase malen aina ase laa tian ase malen tamat ast tsap ngi tsi o delu se xat malen ase-ase malen xaa sa xaa sa xaa delu tsi se bia aina ase manman taman laa-laa-laa-laa pupua atana iaa tsi bia nave a tana iaa tsi di se malen di se manman di se dis se xosara xaa di no marang di se xosara xaa di no adodo malen id ba se totore di ba xalkale wantem di se papare we marang tsi iaa laa se tsap tsi ase tsap Gita ba se laa lan abia xastam iaa ba tolomi tsintsin amusili di ba se laa lan abia xastam ba castam ina tsi dokdok se nagem malen in noasti area gem putsingi bil bill mara bill lalan nagem castam xan noasti malen bill a meanim malen di sar sir tsi uul taa tsap okay di ba se redi <hesitation> malen di se manman wanteem xale laa lan aina taa tana tsi uul okay di ba se manman laa tsi ase tsap a manman malen aisa no leng axuk uleng axuk o uleng alwa o di ba se totore xale abia bill na ba tsap bia bill <hesitation> lolobet <hesitation> castam nagem castam xan noasti bill lolobet sin xan no inaman aina o xan no inaman tamat Xaa no inaman aina di ba sora abia no inaman tamat sin sa tamat a tsapgen iaa tsi okay manman lalan abia bill malen castam lan abia nanan <hesitation> xan nanan abia nage castmam gem pustingi sin bill malen bill sin tsi uul taa tsap di ba se <noise> di ga xosara xaa di no luxal di ba xat axaa di bol tsa malen no inaman aina bula di ba xat xaa di no luxal xaa di ixaa boltsa di ba se redi sin id ba manman o bia leng ina se na baa tsap otaim ina castam bill axp no inaman famat di ba sar axap no aina bia bill xaa no aina mo di xaa sarsar lan abia castam bia u ba lasi malen xan leng no aina di ba sar di ba marang di ba tili di ba anan taman n oanan xan loxobel o xat no anan tsa anangi no lan abia bill bia bill ian tsi uul ta tsap Malen nonok di taa tan uul a xat xaa no aran tsa di xap xaa bill taman no anan xom sa no anan tsa xan loxovvel no anan di taa xaa anangi malen a di xaa anangi amusili iaa uaa tsi dokdokd taa tsap uaa nonok uul taa tsap okau di ba se laa no inaman tamat di ba se laa tilxi no iaa di ba laa tilxi no iaa no luxal di ba turingi no saxan a bia iaa di ba t uringi no kain-kain mara papan iaa iaa di ba sux axau tsi abia iaa di ba turugi laplap di baturugi siot di ba turugi abia no marang kain-kain mara papan iaa na ba sux girgiring axau di ba sux di ba sux axau tsi iaa iaa na ba sux mat mamanang axau xaa na inamantamat di ba se o xan o manang iaa aina xaa no koko iaa aina malen xan no tamang xaa no koko o xaa no sa di bu la di ba tilgi abia xaa di no iaa bula Okay di ba se tilngi abia no iee iwa aina iwa aina tsa naba atilngi xano malen a lua xano lee o aisa ngali amulungen abia xano inaman aia tamat mi no sa bia lan xadi no malen xano koko xano koko aina o xano tamanagn di ba le adi abia no ie <noise> okay na ba se la naba uuli solsol di ba axesi no aina malen nagem manman tile lan notsi area <noise> lan nagem area gem gat malen tupela bikpela <hesitation> no alua no xarin maan mu ge ta xa amusili malen dita xa kolim bik pisin liklik pisin. Okay bia new iwa aina a liklik pisin no liklik pisin arara di ba sar no-no-no inaman ara no xano lain arara di ba le sar mi di ba le til mi o xano inaman tamaf di ba til mi tamat <noise> sar raunim abia no ie anan no anan ngen lokobel ngali amusili aia tsi ta marang di ba anan di ba anan la-la-la-la di se la alet li abia no le. Dibaanan arara alet li no ie uba lasi tsa no aina di ba la di bala uti no dan di bale arutili papan no xano inaman aia tamat. Malen di se taton sin aia tsi uul ta se tsap di xap xa sar gomgomsa bia nawe di sili abia no inaman di ba mas axui tsa xadi no tin paa xadi no tin xaukau mi no sa <noise> ngali amuluingen abia di ta sili di bia malen no main no xarin nanen lan kastam notsi di xap xa sar gomgomsa u ba xap la sili gomsai xa u ba <noise> xap la sar gomsa siin xa bia nawe u sar sin xa uba mas axuu tsa xaxa marang ngali la amulugen abia nanen uta xosara sin <noise> okay di ba la bia xano inamantamata di ba la di ba le tilngi xadi no le di ba manman sangan abia xadi no ie bia xan no inaman aina di ba xalame di ba le sar di ba le sar di ba le mara sar mi di la-la-la-la di <noise> se sali no ie <noise> di ba se la sali no ie di ba xalame di ba le di ba mara giva abia no adi abia no mara arara di ba se tueli pan mara solsol di ta sol taman di bala sin biaxa ie sebula di ba la xosara abia mara bia nanen ina kastam di ba la sar watia taman no aran ngen lokobel <noise> di ba la sar arara di ba la xalame di ba sele malen di se sar arara di se calame di se le tsap taten aina di arara ngan no inaman tamat mi bia no inaman arara di ba sele Tsap maten xhan anua aia aina okay <noise> di ba se la man an atia di ba la manman atia di sela sin <hesitation> alua malen alua ina <noise> ina abua xolot ina kastam <noise> di ba se la manman lisi abiaa no-no <noise> no xano inaman tamat diba se xalame mi di di se ll manman o iwa aina na ba la na ba se iwa xhan mama aia tsi dokdok gita sar sin naba se til naba se male papare we bala no ie xadi no <hesitation> xhan ie nugu no tamanang aina mi nugu no koko aina nigim ie abala gim nale adi di ba la di ba la di ba sebula la anangi no anan ngen lokobel di ba la sar raunim abia ie la-la-la-la di si sali no di bal xalame di ba sebula no aina di ba sebula asiait we ilawa bla ie xhan ie male xhan no inaman nugu maxis di ba le adi bia no aina di ba tsul diba le adi abia no marang di bale dianis la-la-la ase xap si ba la tsotso okay gita ba se tsotso gita ba se la lan la lan <hesitation> alua no Xolot in abia o no xolot lalon abia mara nanan ina mara bil gem ba se la xalkale gem ba se xalkale nagali gem ba se la sin biaxa xhan xolot ba se la xalkale lisi abia di se a gat wanpela malang di ba di ba sol taman di na sol taman aia malang di se tsupk o <hesitation> tsup sali xhano xilkil o di ga se redim mi marang tatal <noise> nglia <noise> di be se malan lan abia na gem tokples notsi di xa we pas niu di si di base mara di bsae mara pas niu papan ais tsi malen di se pas niu papan aia tsi di ba se tana aia malang ngali <noise> di ba li aia malang xale lapala o di se ta ge taman naip malen di se asingen we tsi iwa tsi-tsi uul o tsana uul ila se tsap di se asingan malen di se turungi ia la sin inaman arara ngali inaman arara di ta manman lokobel di se nan cilala aia tsi ta se tsap tsi uul ta tsap <hesitation> xan male xa xa tata tsa xa tata ais tsi dokdok tsa naba ngali marang xirixi malen li Tatal panpan aia maren malang na ba suk li lolobet lan abia malang naba suk malen asuk <hesitation> bia mara tatal naba suk <hesitation> xol pan aia malang lolobet steret na ba xap la sait sait o sa o di ba se malen di se asingen abia nanen we tsi ilawa tsi o tsana uul illa se tsap sin lolobet siin abia num bala num minaxis delu ta maxis o xap di <noise> base la adi no luxaal mara di se la angen <noise> ngali arara abia nanen ina abia marang bil na pas niu. Bala wanpla xolot alen wanpla xolot ina wanpla kastam ian notsi area <hesitation> malen a lot buxa ge ta xa amusili. Amusili aina ta tana tsi uul bia ge ta xa male putsangi wanpla hap wanpla xolot pu xolot ina kastam notsi are agem ta xa sar amusili no baby uul di ta tsap no tsi uul di ta tsap bia gem ta putsangi taman bil o ma pas niu bia no xarin xolot lan mara-mara kastam gem ta gat notsi male bia mu iaa nap ngali tolomi abala <hesitation> male pu kastam notsi area iaa ta pickim aut mu lalon we iaa ta nap ngali story amusili